أحسن درجة حرارة في النهار بالنسبة ليا هي ثنين و عشرين درجة درجة مئوية. و و في الليل تكون تلطاعش ولا رباطاعش درجة مئوية.